عشان تنشأ حساب بريد الكتروني اول شي بتفتح موقف مزود بخدمة البريد الالكتروني زي جيميل او ياهو بعدين اضغط على انشاء حساب واملأ البيانات المطلوبة زي اسم المستخدم بيكون عنوان البريد كلمة المرور بعد ما تعبي البيانات اضغط على التالي وادخل رقم الهاتف للتأكيد اخيرا تحقق من البيانات واكد الحساب باستخدام رمز التحقق اللي يوصلك.